Kalo cuci baju, sa biasa pake papan sikat papan kayu, baru pake sikat <hesitation> sikat kayu juga. Cuci di loyang begitu, satu loyang besar taruh sabun baru campur de deng air, rendam pakaian, kalo tida sibuk yang langsung cuci kalo sibuk sa biasa rendam saja kas tinggal, itu kaau disana, di sa pu daerah. Tapi kalo disini, sa biasa cuci, hanya beberapa saja, kaya satu keranjang itu mungkin hampir stiap hari itu sa akan cuci pakaian itu karna ha cicil karna waktu mepet dan tidada waktu untuk cuci pakaian jadi, satu hari mungkin ada, lima atau enam potong pakaian sa akan cuci baru pergi jemur. Terus pakaian iyo sa pake sabun itu, kalo disana ha biasa pake sabun daya tapi tida tahu kenapa kalo disini sa pake sabun <hesitation> merek sayang kah, merek sayang itu untuk, pake cuci pakaian, terus sa cuci, kalau disana ha cuci tu di pinggr sumur. Jadi kita langsung <hesitation> angkat air, mungkin ada beberapa ember, tiga atau empat ember begitu, kita isi air bersih taruh disitu baru. Nanti, stelah <hesitation> stelah cuci sa cuci pakaian begitu baru <hesitation> pergi sepul de disitu tiga kali baru, stelah itu baru pergi <hesitation> kalau ada molto ya kita rendam molto, kalo tida ya sudah langsung pergi jemur saja begitu. Kalo disana ha jemur, di, sa pu rumah sana ha jemur itu di luar, langsung matahari begitu, jadi mungkin de cepat kering. Tapi kalo disini ha biasa jemur di <hesitation> di dalam, ada rumah seng begitu to jemuran yang tertutup seng jadi ha biasa jemur tu ha biasa kas tinggal kalo ha su pemalas ke blakang, sa biasa cuci cuci saja baru ap pergi jemur jemur saja, mungkin, tiga lim-tiga ampe lima hari begitu kalo ha sudah, sa su tida ada pakaian baru a pergi ambil strika baru pake. Sabun juga ni ha biasa campur dia <hesitation> sabun bubuk itu sama sabun cair so clean eh so clean. Iyo so clean, yang warna ungu, supaya de wangi, disini ha tida pernah pake <hesitation> tida pernah pake molto untuk itu rendam pakaian kasih wangi begitu sa hanya cuci saja campur begitu, campur sabun dua merek baru, cuci sepul, kalo disini karna pakaian tida kotor kotor jadi ha biasa. Cuc sikat dia itu <hesitation> mungkin dua kali sikat langsung sa taruh kalo sepul itu sa biasa sepul, mungkin dua kali sudah cukup karna sabun ha tida pake banyak, karna pakaian juga tida kotor jadi ha tida pake sabun banyak, ha cuci baru, sepul dua kali langsung sa pergi jemur, ha cuci di wc sa sikat lante, baru ha cuci, tidada papan langsung cuci, eh sikat di <hesitation> lante begitu saja, lante tu bersih jadi langsung sikat saja, wc di dalam kamar.